Jadi <noise> yetu a- olokoloq e masappa de anre atau lolangnge ku wenniwi mega rupa-rupanna pammulanna atau seddi yetu panningnge yeto- yetosi panningnge wennipi nalolang jadi ku essoi <hesitation> atau ele i narapi araweng nappa matinro na mattamani matu wettunna mageribi de nappa tosi alena motoq beda rekeng <hesitation> yakku tawwe de na jadi yehede rekeng olo- <hesitation> panningnge ta- sibalekenna <hesitation> rupa tauwe jadi semis- jadi tawwe de matinro ko wenniwi alena nappi tosi luttuq nampi tosi massappa anre ri wenniwi makkutosi ro alena <hesitation> panningnge jadi wenni pa na yepatu nalesu yakku lopi matajang yakku engkani matanna esso de ku subui nampi tosi alena lesu magattung ri pong ri poppongnge nonroi matinro narapi <hesitation> mageribi ya makkuro selainna panningnge engkasi yaseng bawi na yetu bawi de <hesitation> nappi tosi jokka sappa anre akku wenniwi yakku essoi atau ele i araweng ma- mawatang iruntuq ma- areq pa nappa iruntuq tapi yakku wenniwi ku tosiro nappai. Apaq nulle mitaui ri tawwe de mitaui ri <hesitation> tau mappallellungnge aatu <hesitation> massappa bawi de apaq ero bawi de nasola-soalngi <hesitation> tane-tanenna tawwe ri dareq e makkurodo jadi wennipa alena nalolang jokka massappa anre selainna bawie engkasi yaseng lenrong jadi yetu lenrongnge <hesitation> wen- wenni topi nappa cumpa na- makana tu engka tau na jokka mas- engka yaseng masulo lenrong na jadi wennipa najokka mastrong atau massulo lenrong ku elleq na galungnge apaq wenni pa nacumpa na makkutosiro ku lenrongnge <hesitation> selainna <hesitation> uteppu de onnaq makkutoro cuppangnge jadi engka maderri moni moni ku wenniwi na kutu ko wennipi nappa <hesitation> massappa massappa anre atau lolang mawatang manengngi sappa erodo irun- atau iruntuq ero ko ele i atau esso araweng wenni maneng pi nappa massappa <hesitation> anre makkutosiro <hesitation> Makkutosiro <hesitation> cuppangnge jadi nulle mitaui ri tauwe atau rupa tauwe jadi wenni maneng pi nappa lolang ku aleq-lakeq e na jadi yenarodo onnaq <hesitation> olokoloq wennipa nasappa anre wennipi nalolang yemaneng na onnaq uteppu de